पैल्लो कुरो त मयुरले आफ्ना रङ्गीन प्वाखुन्लाई महिला मयुर जु छ उइलाई आफ़्तिर आकर्षित गद्दाकी लेखा गद्दान । तति पछा आफू कसो छु कि छु भुँणी धुकुनाकी भयो, तसोई एक अर्खासित कुरा गद्द्या आधार बनुनाकी लेखा लै गद्दान जसो लागुन्छ, तै संगसंगै सुरक्षाकी लेखा लै, जसो मयुरका ठुला प्वाख धिकिग्याबटि उइलाइ शिकार गद्दु औन्या डरुञ्छ, तबलै उनले कि गद्द्या भ्या आफ्नो रङ्गीन प्वाँखुनको प्रयोग गद्द्या भ्या ।